अपनों गाजे मेहिंगा रेस्टोरियेंट मा जाएं नी खानो चाले। काँकि चाँ पोषा भी बदूले ने खानो भी कम आपे। हिर स्वागारा अपनों घर परुछ चू। खानो बनाएं खाई सके। अपनों गाजे कोई दिया जानो भी नी पड़से। मेहिंगा रेस्टोरियेंट मा बतानी कोसली प्लेट ने काई भी <hesitation> सफाई से नी बनावे। अपनों गाजे काई मालों नी रो। अगर अपनों गाजे घर अपनों कोसली बनाएं खाई सके। अपनों गाजे सुप मालों ने जू खाने लगे। जू अपनों सुप बनाएं खाई सके।